الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبيرة جدا و حضاراتها و ثقافتها مختلفة بسبب اختلاف الشعوب يعني في امريكا الشمالية و الجنوبية مختلفة امريكا مشهورة بموسيقة الچاز و الهيب هوب و طبعا السينما هناك مميزة جدا هولويد و كمان امريكا مشهورة جدا برياضة البيسبول رياضة البيبسبول مشهورة جدا اكتر دولة رياضة البيسبول مشهورة فيها هي امريكا